Botaga butagaga manilogo m barmijafi, netti ingalaglog barmijafilemeni, tala gon ragam serrieko dafijinan, ragam sirringa alliname meselen, ragam sirringa alosa ju sarafil idikani, engir owolog televisiong'alage kwote, shashali. Shashal engir jaka jaka ter, erbaienami shongir eni kamin dafi enka, shongirka edainanga firgikani, eron shongirka soke sokinanga firgikan, ter botagalog maninami, botagnan jely gon geriafeka firgi <hesitation> en en uoe nakomo shongirka hosan sho nogel hafzi hafzikessa shonouge mahfazala.